Maanaam lii lu dagg la. Su fekkee ne sa bunt am na weer soo ko dóoree bu baax bu ne rajèraj dina fett, te bu fettee ding xam ni loolu karaaj na walla bunti wen yii nii am na noo koy hubbee bam def kaj, sës, soo ko nar a tëjaat, soo dóorut si suuf du tëju. Nga xam ne lii am na sikk bu sa nekk. Il faut que nga dem wuti diwlin nga riig si. Nga mu bàyyi nga doxaat,. nga delloo noonu. Bu dee fett-fett weer la nag, il faut que nga génne ko wutihaat beneen ndax dina toj. Waaw léegi dangay gis foofu fett-fett yi, nga génnee ko, bàyyi ko walla nga defaat ci beneen. Pour yoon bi moom, mun ngaa dox ba dajeek pont sax, nga gis fa pont walla lañset walla dagiti paaka walla dagiti seetu, bant yépp nga for ko nga génne ko ndax su la gaañut gaañ keneen.